راح نقول لك يا صاحبي تسبت برنامج على جوالك، أول إشي تذهب إلى المتجر بلير ثم تختار البرنامج الذي تريده تثبيته تضغط على تلك البرنامج ويوجد علامة كلمة تثبيت تضغط عليها، لذلك تكون قد ثبت ذلك برنامج على هاتفك الجوال.